<noise> kasa ahorow a motum meka <noise> na metse ase yɛ dza odzi kan Borɔfo kasa. Metse dɛm kasa yi tum kaaa a tse ase osiandɛ ɛno nye Borɔfo a ab- kasa a aborɔfo no bae no wɔdze begayaaw hɛn nna hɛn ne skuul mu so eno na wɔdze kyerɛ hɛn adze ntsi ɔyɛ dɛn ara a obi a ɔakɔ skuul kakra koraa bɛtse borɔfo kakra a ɔdze botwitwa no ho. Na bio Fantse ɔno nye kasa a wɔwoo me to m' ntsi dɛm kasa ne dze <hesitation> metse a metse ne yie. Eno a na menye m'awofo ka, me nuanom nyinara ka. Nna a Akan kasa ahorow bi tse dɛ Twii kasa no ne nkorabata ahorow no so metse osiandɛ Twii kasa na Fantse kasa no nsonsonee wɔ mu dze naaso nsɛm ne bebree wɔ hɔ a yɛka a Twiinyi bɛtse dɛ Fantsenyi iyi na ɔrepɛ akyerɛ, Fantsenyi so bɛtse dɛ Twiinyi iyi na ɔrepɛ akyerɛ na mpɛn pii Fantsefo no tum tse Twii kasa no mpo tse dɛ Twiifo no tum tse hɛn kasaa no ntsi iyi kasa eb- a metse na motum meka.